Mji kisha chenyuwale tuwa tuwaumbeke warua umbekele vevia maru vakakiya kali kwa seketa marua wakamira kwaku- kwakua kora naloye ikakavurumua kaili kwatambua kwatambua kwatika ume mairia swafuwa umyau uho kwaikavo kwanywa ngama njiri mwamku utariovula mwamkovo nyongera sozolo kulia kamira kamikatika kwande nakambishi kwaikao kwai kwayu kwaiyo rikara kejenga mbiri shuu mwaru wena ngwafu hujenga mbiri ukawa rikala kwayua kef mwamaf kwayu kwa richekesha sana kala karufuwalu kaksha kaka umbeke